Kaulana nō lākou i loko o ke kīwī, nā kiʻiʻoniʻoni, a me ke ao nei. He mau hale nani, he mau kaʻa wikiwiki ko lākou a pau. Akā kekahi mau poʻe kaulana ʻaʻole hauʻoli ko lākou. Ua hahai kekahi mau kanaka kaulana a <hesitation> a ka malihini ʻino.